Jadi yetu <hesitation> lalenna tradisie ri masyarakaq moderengnge atau makkukuangnge yenaritu engka- irissengngi <hesitation> assalettaq. Jadi <hesitation> pole kuro tradiside untuq idiq makkukuangnge na napaggurukiq untuq missengngi asimula jajittaq atau asa-asalettaq ri tomatowattaq ri yolo. Jadi yenaro gunana <hesitation> makkukuangnge tradiside <hesitation> na pattuju kiq pole ri ya pagguruangnge tomatowattaq riyolo alettuq e irawaq i narapi makkukuangnge. <hesitation> Pole kuniro i- irawaq jadi iwariskakkiq pole ri tomatowa-tomatowattaq riyolo untuq <hesitation> akku pole ri a ampe kedo taq pada-padattaq rupa tau <hesitation> pole ri <hesitation> kedo-kedotaq na- kedo-kedotaq afaq ku lalenna tradiside napaggurukiq <hesitation> maraga am- ampe kedo magello- magelloe nara makkukuangnge <hesitation> untuq idiq maneng maraga iperatteqna pole paggurungekkiq riyolo bangsana. <hesitation> Riyolo napaggurukiq mattabe-tabe atau mappermisi si- ri atau egade narekko lalokiq. Na makkukuangnge <hesitation> idiq maneng na bate- <hesitation> pole ku idiq paratteq i atau i- ijalankangngi erodo anunna tomatowattaq maneng. Jadi nappasi <hesitation> areq toi <hesitation> pada-padattaq <hesitation> ber- masyarakaq atau pada-padattaq <hesitation> rupa tau <hesitation> yaregga idi pole ri aletaq yaregga ri kelompoq e apaq idi masyarakaq e <hesitation> yappa najaji narekko <hesitation> engka seddi yasengnge kelompoq. Jadi kunirodo onnaq lalenna tradiside maderri ijalankangngi <hesitation> ri seddie kelompoq. <noise> Jadi <hesitation> selaing erodo <hesitation> mencadi to <hesitation> pattangnga atau yero itangnga rekeng pole ri tomatowattaq riyolo lettuq e makkukuangnge. Na wa- engka to pole ku toro tradi- tradiside irissengngi anunna <hesitation> elleq-elleqna <hesitation> linode. <hesitation> bangsana rekeng loki olai <hesitation> olai ri poppongnge wasseleq-wasseleqe riyolo yibburengngi <hesitation> makkuro acara-cara atau bentuq sukkuruq ri puang alla taala. Jadi yeri tradisi makkukuang <hesitation> ero makkukuangnge <hesitation> weddingngi ijama ya pekkoi carana wedding yede tradisi de <hesitation> tetteq i <hesitation> mappammula pammulanna narapi makkukuangnge. Jadi yenarodo onnaq <hesitation> anunna maneng ke- peranna maneng <hesitation> tradisi-tradiside ri <hesitation> wet- wettu makkukuangnge.